المكونات الرئيسية للسيارة ، الي هو ال الهيكَل الخارجي ، الابواب الشبيبيك الجام ال إلى اخره - الايطارات مال سيارة - المدينة الي تشمل المحرك ، الكابريته إلى اخترع - والب-التانكي مال بانزين والت تانكيات خلي نقول، تانكي مال بانزين مال دهن مال ماي الراديتر